ⵏⴰⴽⴰ ⵏⴰⵔⴰ ⵡⴰⵔⵉⴳ ⵙoⴼ ⴰⴳⴰⵔ ⴽⵀⴰⴷ ⵎⴻⵜ ⴽⴰⵔⴰⴷⵓ ⵜⵙⴰⴰⵜⵉⵏ. ⴷoⴳ ⵙⵓⵎⴰⵏⴰ ⴰ ⴽⴰⵀⵍ. ⴱⴰⵙⵀⴻ ⵉⵍⴰ ⵙⴰ ⴰⴳⴰⵔ ⵡⴰⴽ ⵎⴻⵜ ⵙⵓⵎⴼⴻⵜ. ⵏⴰⵏⵙⵀⴰⴰⵍ.